Ng'ang'eet supuhi, ang'ete sait taman ak aeng', yang'et awe chikoni, alaal maat, ya ka laal mat, apuch koot, yatar apuchi kot, ande pek ma, yat yelalyo pek, aun fyombo, yatar fyombo auni apakei teta, yatar akee teta anyayochi laak chaik, yek- yeisutukei chaik, ke <hesitation> chaik, yekitar chaik kemanda sang, kopo kopokoun alak fyombo lakok alak, kopa alak tuka, achap mama lanchi, ande pandek achap pandek ak marakwek, ande ma, koruryoo alachini, ateschini kwenik koche sikoruryo, koruryooo saishek somok, koit sa sapaa. anyachapchi nyakarang'an, nyatil a til kitunguik, ande mwaita, apeeel kitunguik yelalyo aramchi kitheri is chikai, akarangaan yeruryo asutu ande tapan kouryo kidogo, kotokouryoo karipu nu karipu ss nusu ss nusu sait, akuur lakok alei oketun tuka, nyokoee peek tuka, akorat tuka kidogo komung'yo, akopoa keamishe. Nyekeamishe anyun ak lakokaiii, wan hawa, sait akenge, yepek sait akeng'e alei laak anyun, okeer is sintopoyake tuka kepe ak alak kwenik, kong'et alak ko- kop kopa kong'et in kouun tukuk chekapa lanchi, kong'et alak kepe ak alak kwenik, amut alak kwenik, ko yakiitu, yaitu eng' kwenik, kokakoit tuy, kal iyaki tuka, koitu, nyek tuka, komung'ya tuka eng' yo kidogo, ko sait nakere tuka ko sa kumi, komung'yo tuka kidogo, arok kowaput ingwel eng' imbar, anya til ing'weeek, yerok ing'wek ande kando alei lakwe ipwo kitingwe, koipwa lakwet kitingwei, alei ipwa mwaita koek tiyari, akeel ingwek, yang yarusot ingwek, aker ingwek kai akal akawe, awakei teta, kokakalalany peek ka mii tamusit, apakei teta, aituu aipu cheko nyande tapan, atapen ingwek kokakoruryo asutu ingwek akande cheko ma, arip cheko eng' maat, akutu chekoo yekuut cheko asutu kopwa tapan karipu sa karipu nuktaishek ang'wan. Awekchi ma, kochamukonio koraa nuktaishek somok, aaande ing'weny, akany komuch nuktaishek somok, aketchi ma kora, nepo mwisho, akasutu anyun, kouryo cheko eng' yoo, yep yekakouryo aip kopa koin, ipande kot ne kaitit sokoi konyo mwaita, sokoi nyacheru mwayai kikureen krimit, anyandene krimit ingwek, koi kwanyinyitu ne mii puch, ing'aa mi koin ikase ile anyiny kapisa, as koo aande peek kimyet nyu ma. ko saa ino ko sait taman akeng'e, sait taman ak aeng'e ande pek ap kimyet ma, kochamukonio pek, fiftiin minits kachamukonio peek, aipu pushek or ande pushek pek kai ale, aparpar ak purwe, aparpar ak purwee takikaishek somok, arangchi pushek aacheru mukang'et akwany, akwany kimyee kai akwany kapsa akaleet kapsa, ingen kimyet ap ko tugen tugenek keleti is, keleti kapsa kekwany koletak kimyet sing'iame kimyet komamii tukun chemukulen, che uu che u nekanamakis pusyek. kwany kapisa ko- koletak kimyee komye, ko kwa i- imaal anyun kimyee kei sapurie ilechi kokiip is icheru mukang'et inde tapan korur kimyee korok, korur kimyeeeet. Karipu nusu saa, inyeiweech ikas ile kakorur komye, imalu kimyee ii kokakoipun lakwe sanishek, itilchi kimye ang' nyi sanishek kei, inde chepkube, mi kioto nekekuren chepkube, indene chepkube kaeko kokulok ak kimyee, kokakakutu cheko mi koinoo cheko mi ingwek koino, keipu anyun, aip anyun ane kimyee kopa koino, akuur lakok, kopwa lakok keun eunek ii, kipkeamishe anyun, keamishe anyun ak lakok kai saa moja, kwamishe lakook nekirokcha, keyum fyombo keip kopa ole kiunen tukuk, akopokoruyo lakok anyun, koruyo lakok akoi karon supuhi, keng'etye kora kun- kunokonyete, kepangan kora paishonik kunoe, kocham keyae anyun achek kunoe.